<hesitation> د مراکش د پیسو واحد درهم دی. <hesitation> دوی خپل بومي فرهنګ او بومي لباس ته ډیر اهمیت ورکوي. مراکش د هارون الرشید د خلافت په زمانه کې د بغداد له واکمنۍ ووت. همدارنګه د مراکش موزیم، جوماتونه، د پادشاهانو مقبرې او معابد د لیدو وړ ځایونه دي.